Ya, aslında başlarda iyi gidiyor gibiydi ama ondan sonra cılkı çıktı ama, bunun da temel nedeni insan psikolojisi ve beyinlerini kullanamamaya ve öyle bir şey. İnsanlar beyinlerini kullanamadı. Yani ben, çok şaşırdım anlarsan, yani olacak şey değil!